जस हमारी जिंस होन तो तेंदा जो सा नेंद्रिसा खिधा बी होन। तो तेन्दो हमें तो चिज सकु धोरे जस एबि मंग ढिली जिंष बी होन तो तेंदा मंग सू का नॉट होन। जे हौं टेटुक दोरला कि खिसे पोंडा चुट सोकोन तो हौं टेटू मोदी मडिकोरी टेटु खिशेंदा धोरदा। तो सब से ज्यादा पुरुष खिसा होन टेटुक हामे चोर खिशा बी बोलुपो।